lotobeh tasaje ni ko laibobeh tasaje beh do laiba tasaje mai aran ni beh laiba beh heba chede didi beh do laiba beh itta dutti ha tasaje mai tati boh bedoh laiba gham a naftira tasaje mai kuma